Fomba ampiasan'ny orignal, diera na renne na serfa i tandroka ananjy a: <hesitation> raha ohatra zareo samy zareo a de iadivany igny a sady iarovan'ny tegnany, de raha ohatra ndraika ka aminà biby hafa igny a de <hesitation> ohatra zao hoe vorogna de misy vorogna le madinidinika io a mipetraka ambonin'igny akeo.